Alo primeru se cautiva l'algodón i se recogi. Aluegu, se teci l'algodón en hilus, se teci en tela i se corta enas hormas precisas. Afinal, se cosin las pieças ajuntás i se le ponin detallinus como santus o estampaus. Amus qu'ai una trebajera güena paque tú pueas dil al comerciu i mercal la camiseta. Yo me recuerdu delas mis agüelas mercandu el tecíu i yo tolo otru lo hazían ellas propias.